تبدأ بتغيير الطفل على سطح نظيف، تزيل الحفاضة القديمة، تنظف الطفل بلطف وتجففه، ثم تضع الحفاضة الجديدة وتركبها بشكل جيد.